A ny asan'ny telefaonina <hesitation> <noise> ndraso hely aloha, asan'ny telefaonina telefaonina malôha <noise> asany voalohany zany m- mifandray mampifandray ny lavitry manjary marikitry de izy koa o afa afa nihai-nivoàtra be ny teknôlôjia am'zao fotoagna hoe afaka atao solon'ny tele izy de afaka zahavagna vaovao magneran-tany de izy amin-jay koa afaka ata saono.